Lekilue lefuro emsam oue le wufuro emki ochuru ari oborime boro lefuro emlala kilu eroyi myi le-wufuro bon pufia bilala kilu bemar berubo lekilu bifi nyike berwabilekilu lebiyie ayiachure ochwou oboraboro enchelale kilu enyiano leloufuro emyiamyi a le-wuforo kokoro ennki keh ochuwu agafulo ari aboremeboro emlalalu emcheyin yin le wuforu beyin memar ma bara chan beden beman by saanorue bikibe den me emfarr ochwue wehe jeso christi kokoro emlesamsam orue kokoro enikia jeso chmisti lebipula ayie emri peye le wufo nteni abguro bite ebame nteni bon cha char abyie be riabenanyime abyie be ri le chuwu oshje nte nabyi chechera emlabotetani emri ki empaye etse emfelibnyuem lia ecse emsusabnyu bekor empaye nyiu aeyia emrikilelia emrikipeyi <hesitation> le pele kilia le emkuashu kimre belep bufwuro erikime burubufwuro ki emyobo le lebiyie emleshesharo lebiyie empaye nyien ayie empeye opeye opepene opey myiala Emakimu emrikikuw onuwe he le biyia enfar echwn enchup ayie lemuri leliy em`wpiya. emelemelo-lebiyie emshan le etore, emrikichue empi yime ayie emrikleyie lewukurk emleyie emre leshie ema epe emcube ámoue eyi mumuer eyia mumu épe okem, omimuer m`oue okem. leshani ale ereule lelebiyie or`kimue ayje eriki pèwue hqbjahacahajzekeke eýo ayie elolewu kishan lebinyimamori òwue lebiyie. emrik erio-lesha. ema be pume bikika emwn kiker moue ayie me ayie me echue sharasha b`meyi, erom ayie ekoriomah emkibe bèche abime_bebiyamyam emtanabo. equ abiy,